Ngom toma tidore re ngone na adat gena sema salai jin, taji besi, baramasuen, kololi kie, joko uku, sodaba leso bada.